أني في الصباح <hesitation> يعجبني ال-الفطور ال-ال-الخفيف يعني فيه وقهوتي هذا أكثر شيء افضله ما يعجبني هذي الأشياء الثقيلة سندوتشات وما ادري شو؟! أنا أهم شيء عندي أن <hesitation> الأكل الصباح يكون خفيف على المعدة بحيث أني أقدر أبدأ اليوم.